اه الإثنين يعني البيئة والنمو الإقتصادي يعني هو الكل يدخل في التنمية المستدامة، ال-البيئة مهمة والنمو الإقتصادي مهم، وها ما زاد راهو بش ينمو الإقتصاد يلزم يع فهو يركز يعني في جانب كبير على البيئة لكن إحنا بيش نهملوا البيئة بتاعنا فأكيد المنتوجات الفلاحية هي حاجات يعني باش تساهم في الإقتصاد أكيد إنها باش تتعب، فالأولوية للبيئة.